Alay ny marto, atao amin'ny tagna mazatsy anao misy a akavana anao da akavana, la kavia anao da akavia, da alay ny fantsiky a i raha marangitry amin'ny fantsiky igny apetakinao amin'ny hazo la i vodiny pisapisaky igny a tazomy soa igny amizay ro ak-akatoky agnaminy.